عشان تحضر الأرز وتطهيه. أول شي، لازم تغسل الأرز جيداً تحت المويه الباردة، عشان تروح النشا، وتخليه خفيف ما يتكتل. بعدها حط الأرز <hesitation> في مصفاة، عشان يصفى من المي. بعد ما تصفي الأرز تحط قدرة على النار، وحط فيه شوية زيت أو سمنة. حط الأرز في القدر، وقلب شوية على النار، وبعدين <hesitation> أضيف الميه حسب <hesitation> كمية الأرز. لما تبدأ الميه تغلي، قلل النار حتى يستوي.